Kà raha hanigny magnan-tantara zaigny, tsy haiko, tsy haiko zah tsy mahay tantara <hesitation> hanigny magnan-tantara zaigny fô le bô tieko handramagna tieko hi-hohanigny edy, <hesitation> pizza. Mba managna faniriagna te hihinagna zaigny zah agny andro araiky agny. Fô le magnan-tantara zaigny tsy tsy de haiko zaigny ih, fô pizza zao tieko oanigna, mbô managna faniriagna zaigny zah.